انا بش ندير لاكريم فالدار منكدبش عليك انا منعرفش ندير لاكريم فالدار بش نحقق هادي المهمة تع نصنع لاكريم فالدار نؤوح نشري من برة لاكريم من عند الخانوت يجيبو معاية لدار نجيب بول من لغزانة نفرغ فيه داك لاكريم بالاك نزيدلو لفوقة شوية شوكلاطة شوية شوية- حلاوة ونحطو على أساس درتو ولاكن أنا في الصح شريتو